So a yiɗi a ekkitai goɗɗo non no un tukoto baskul, Sai ɓila mo e dow sirdi, nden holla mo don to ɗun yahaata, so mi yaaɓa e mo ndara yeso maako. Am bo a jogi kekeyel angel ta gaɗa-gaɗa a holla mo non no mo haani mo waɗaata.